Adha jira adha ishian gurgurdaa lon goransufaa guget faa ijema faa wol dogomati faa adha akanatii adha sun adha dedertu jabdua adhan sun adha dansaa adhan tun inama jabesi wot inama duftini amine wol inama dagesifti sunifu adha tan wom jabefetenu adha workanane adha dansa adha miyotua adha amine inama wol dagesituu.